ओवन जोची सु ची मोडरें तरिके कु का यंत्र जमा तुम खाना गरम क्र सकदा सु अंदर उसमे टाइमिंग हुएनदी जो बिजली बीतीं चल्दु गर्मी का फैलाव होन्दु तेमा थर्मोस्टेट की टेक्नोलॉजी हुएनदी